Pii kaas mang yegu amsam ko dan demawu. Am ndin nyanghas, nyanghas, nyanghas zhiko ama kwa kaas ghya pankha dang kuma ban pi yi langmal a pi kass pangha demawu. Ma- saman pang saudi arabia zam ko dang dom- a saudi arabiya dong mam iri goiyohin nguna ma pigawu. Dong pang misali minu, yepa, milak kuk iwai, iwaiyolin a ta zan nyin. Kuma maa shi ampani dei kyau a yepang. Ma zhi ampaniyi kyamu kumar mang kigu panku mishiwu ni puingnungha kyam. Nguya malohin sonongha yaune a yepang nyinawu. Zheko toh am kam ba pi bari da pang saudi arabiya dang dema yepang nyina. Ko dayike min a nizheriya tə mong iyal na mena ama mə saam nim saudi arabia. Pang, ya mam gaiyohina nyin larabci am mamme kumawu, doma am pi adu'a na ning ɓakyaiyet ngnya ngwaat hin a kwalu. Dong yanayi yegohin pang ko punghim, nya miali nya, maa ta iwai moda zam dari, iwaipi tanang minfa. Ama dakyar sughu ma nya pari yilangwu iwai bilak ga kuk gepang kone kap. Ama ki mamaki a saudi arabiya kuma ma kuk iwai a zam nyim, mi zheko to ngwani pangnyinu ngwani bapi yo'ghim, sukghe suk dang dema a yepang. A <hesitation> a kei lokashi dəplei, yada ngwa iri yanayi gohin yepang nyinawu. Ti sheikh kugu ma sheni kuyame ko ni nya'ghale? Balle ko pyok dang ko dang bi pyok haji na yepang laghai, da haji kam ga pi'iya to'gh da ghipi azimina yepang. Ama am sam ko ndim zo ku a saudi arabia yepang, ti iwaigu mishiku ma azam nyimu ni pen ko ni pen laghaiye? Toh amkwa pena nguba pi adu'a ni kaamət mang nigeria gabadaya bapi ta min iyal pangu mi kuk a yepangnwu a'a nyin. Mang iri ampani gohin iwai a ta zam nyimu. Pang misali, a nigeria nya, lawai a tanang yanangha, lwa tana, lwai tana, lwai tana. Ama kuk pari tayei ngheyei, angilong har yoghose, myoiyosin yokghose, wane yoghose ama saudi arabia misheko maa lwa guda nyim. Lwaigwa da nyimu, ga gwaiba ne, gi wan iri ne kap gi kwakwarina gi gyakina mishine yepang. Malolin sono ngha, gi pungnung peiyohingu mar shigawu. Zheko toh, sukghe, sukni toh bapi yok'ghim yok'ghim ko'ghk, ti yaadima a saudi arabia. Doma yepang a de nam goiyogina, ade gwana mi yiiyit shing kigu mi shiwu ni nya'ghada ko ni kuyame? Shin lwaigwa ti'a zam nyime ko kpabe? Map iri goiyohina kuma ngwa ti kiguna pi faru kuma ni ɗong mang nigeria ye? Kigwu maa shiga nigeria wu daa mi ma shiga nyina? Wan nyaat kigu mashiika a nigeriawu mimilak shinun a nyina? Wan yaad ma ta lwai zam nyim min kuk ampani pang milak kuk ampanipang wana? Lwa nya diplei lokashi dipbewu peiyom konei ama sai ku lwai guda nyima?. Sanyaat am saam bapiyoghima ti yirima a bizhang ti yirima a saudi arabia. Ama ti yirim ghefe nguya tim iye nawu fa. Dong gyakyeina ya təmong iyal laak pang nyina dang am dime dyalnyinawu, ama kub pi adu'a ni ɓakaiyit, bi adu'a na nigeria kara kaama. Zhewu ko bapi takmin lwai pang nyin aljanna, ko maa kuk amfani pang yada yu maa kukgha a saudi arabiawu. Nimha nyat zheko toh am saam am kam bapi ti yengu ti yirima a saudi arabia. Doma yepang nim dang karamin lokashi, lokashi diplei, ngwana bungya nbəl, ko'a bi ɓakayit yanda ngwu mara. Mangu ko mi sheko lwai aa'a zam ga a nyinawu. Dong gahi da makkawu ga pi'iya tok'gh a wana, pang gulang nya, ambi mang gwisi wu, ama warang wana, da wara zhirgi zara makka. Bi makka na yipangu dangu haji, ama ba pyok haji pang bi da muwa da saudi arabia. Am bak da kwa ainihi kigu maa pi a saudi arabia panghu pang yadda gu misher lwai a ta so nyim. Wana ma ta lwai yanagha kyam, ama ma son kin ganang. Ah ma sheko maa ta lwai guda nyim, ɓangha mo shi yepmi ngyakaya gohinana. Ni nya'ghale koni kuyame? Amsa ni am saam ko dini a yepang ni kigu dangaminamu.